nja mngapam to wa mota ndera aga jack wa hamamta mota saye mamari mota man o ho si jack man o sigia le staya to sigia le staya gobo les nja mdi mota man no irla ta jack man nga mamta ta mota hamamta no omari haje